O kirdum nye nye to naftere on, sahen naftere o hosi, loo ya hundu komako, o wike o yiga, o ita salte, nye nwe bandia mo uspa. Lumnu valas o sahe itu go dotya nye, ko itu go nye o uji.